Pensu che ën Italia a i sie pi dë sent tipu dë üzei, a ie d'üzei cit, d'üzei gros, d'üzei ch'a vivu ën muntagna e d'üzei ch'a vive a la mar, a i n'a ie dë tanti tipu